<hesitation> Sakafo ara-tantara tena tiako handramana de izany karibônarà, <hesitation> vita avy any Italia izy io <hesitation> paty no anaonany zareo anazy ah de miaraka amin'ny fromazy, de akotran'izay koa ny bôlônaizy avy any Italia ihany koa izy io de akoatran'izay ihany koa ny ramen any Sina sy avy any Korea Atsimo ireny. <noise>